Laholuat tutu kahara latumis bumbu am baru lahusute le uleta, lahusute uletam baru maluan santan caira ni su'u <hesitation> poto inai numa baru <noise> la hosote santang kantalama oh seseruma masa le'e <noise> jadi maloa ni mihulan naoh pokalo mau sia lapulai hulan komalahulan nasapa, <noise> jadi usiang kan kalo ibalajar komai ipulai. Lima lima balas menit <hesitation> baru ilaatin <hesitation> am ira amalom tapas'am pokalo malusia, a'u wana apuli lelaki kopo hanluma naoh lara amalo amo tau lala name, pokalo lemalusia lele kah oh nitunang kan kantal koa, jadi nituna maksutnya tolo nam jadi kalo hanluma nanoh malo am lahulu soula, lahuluti la ausuit le uletan baru, lahu lahu suiti bumbu am ltumis malo malo malo anisu'u. A malo anisu'u baru santan, santan tolo nanisu'u poto inanumu tutu malo imulumu baru apa lai malo kampung tutu malo ini mulumu baru lahusote, maloam esat santang santang kantalam asiam sou poto inanuma a'u dodo lima lima belas menit baru ilati baru iale. Jadi kalo malosia lalapulai ra'a malo komala arana sapa, au musi lu korin lalin tapi colo-colo ruan. <noise> kalo hanluman oh malo amoh su ajar su male'e irihin sou ihuluatin, ihulan tati tulu, motom motom baru <hesitation> baru ira'an jadi kalo lapu lairaan ko mala hulan nasapa, tapa sa'am, jadi kalo mlu sia lalapu lai ra'ang ko mala hulan nasapa <hesitation> jadi hanloma nang kan a'u <hesitation> la marale himalom a'u wan tuka rehimalu mala aliali malo hanuan a'u wan a'u wan a'u rehi malu a'u ra'tolu mulai <hesitation> tolu mulan tolu namulai lai ahi malo amlao tati <hesitation> lahusuta a'u letam mosa polwan jadi <hesitation> laki hisin sou'u la rotun asian sobaru. Lahuluat tutu kahara latumis bumbu am bar lahusuti leuleta <hesitation> uletam baru maluan santan cira nisu'u baru <hesitation> poto inanuma baru <noise> la osoti santang kantalam ouh seseru mamasa le <noise> jadi malom ni <hesitation> mauhulan naoh pokalo mausia lapu lai hulan ko mala hulan nasapa, <noise> jadi isiam kan kalo ibalajar ko maipulai.